<hesitation> shimi yet, a̱kpat u̱ a̱yei ilimi nyit za̱ hwa di bvwo, bvwo brang na̱ kwang nyit a̱ au swat ba̱nyayye, anyeyye a̱n shyi a̱ wai tuwo kyang a̱ na yya kyang ba, kra̱ iyi, ka̱ryi ə na yyi ayin a̱ bruk, ka̱ryi a̱ na tyyi a̱yin a̱ tyyi a̱kpam a̱yi, to a̱ma bvwo na ka̱ffun za brang u̱ za ba ba̱ ka̱brak saim nnyai ka ba̱nyet nyit ba̱ a̱ ru bvwo ba̱ryyat bvwo ba̱yyat ḏlwang ba yin bvwa ba, bu̱ kipinga ba̱ yin bvwo ni ayin a̱ nat ku̱yaknu a̱ nat ba̱ccen nu, a bvo bvwo kyang yaan ba, to ana ba̱nyyat bro bomi a̱ tyi wap a̱ zu ryyat ka̱pffun ni zu kpa tyyi is diyem rot bvwo na ba zzak a̱ ba rot a̱mi <hesitation> du̱twang tini au bvwo na̱ni za brang u̱ tyyi zu̱ yet ba̱nyet nkpa min tyyi ba nza bvwo zu̱ tyyi ba̱zuzrak ba̱net ku̱tyyi ka̱pffun zu tsuup ba̱tro ba ba tsuup bu̱ a̱kpa ama bvwo na nbrang ku̱ tyyi to ku̱ myimm za̱ tsuup ba̱tro bwo a̱ya tyyi zu̱ mon ba̱ ba̱nyet ba a̱ cong ba̱ ba̱tro ba ni ba yya bu̱ ba̱tro, a̱nzan a̱ryet kpung tunkup a̱tro ku̱yemi tyyi <hesitation> a̱ za brang zu̱ myamm ke u̱ du̱twang ti zu̱ twang ni u̱ du̱twang ti ba za ba mi ni u̱ tyyi za bvwo nkyang a̱ya. A̱won u rai nat ka̱yemi, takai a̱bat a ma zu ru nswat nnyai nkpa zu bvun swat ka̱pffun ba ka̱ram ka a̱ shei raf a̱nzan bvwo na myamm nkyang a, a̱ tyyi ze myamm u̱ su bvwo nkyang nzan na ku myimm a̱ hywai du̱nok a̱n shyi a̱hwal na̱nok a̱n shyi, di yya ji ba nnoki kuna ni ni, ka̱ nok n tyyi nna ni ko wwon ku syak ka̱yemi ma na̱nok a za ru nok u̱ kup di ca̱ceat ma ka̱bvwo a̱ya a̱ tyyi zu̱ rai su kpang ka̱buwa ka zu bvu tsuup a̱bat di cicat ba ku a̱ nwwa kajju ka̱pffun ku na̱yet ka̱hat a̱su shya bata ba kup di uccat ni a̱nza a̱ ba bu̱ u̱yemi, hvwo na zu shya bvwo na ka̱pffun ni, a̱won da̱ni di n bu ndyat ba̱uyyat na̱buwa du̱twang ba ni bvwo a̱ya a̱ tyyi ba̱nyet a̱ rai a̱ su kpang zu̱ nwwa yya nkyang nzaan na a̱za cong bu̱ krum ni, krum nji na brang zu̱ nyya nkyang nzaan zu n shai ka̱cet njit ka, n dhai nkyong ya na zu̱ ya ni u̱ shai na̱buwa nyyi nyita a nat pa̱trwa na̱ zu kan wai nat, zu maai u̱ nat ka̱bvwa, za maai u̱ cong ka̱bye ka̱pffun zu ru nwwa tsaap a̱tak a̱naai u̱ nat na̱bvwa, a ryyi saui ba̱ ka̱bvwo a̱ya, brao a̱ye nkpa ba bu̱ ya ka̱sok ka̱ni, nkpa ba bu̱, kpung tun a̱ya, rot a̱ni bvwo ka̱pffun, du̱twang ka̱pffun kyang a a̱kpa̱tan yee ilimi a̱ya ka̱pffun ni ku byi kpung tun Ku̱za brang zu̱ yet ba̱nyet, ku̱ za brang ba za bvwo u̱ ka̱sa ka, ku̱ za brang u̱ tyyi a̱yiyrok u̱ nabvwa na du̱yrok nyit tu̱ wai maai u̱ nat i, ka̱pffun a̱yiyrek nyit a̱n shyi, ka nat ka̱sa ka, ka nat a̱gbang ka̱za na, agbang ka̱tak u nye ka̱tak a̱wwang a̱shong u̱ ba̱nyet njit a̱ shyi ka̱pepi za a̱ nat bam ba, kabvwo kani ku̱ a̱ nat a̱gbang a̱za nu ka̱ya ni a a̱zagbang ka̱za nu ba̱nyet nyit a̱ shyi ka̱yemi nza nat a̱ nat ban ba nba ba̱ rryat bvwo ba ni, ku̱ a̱ nat a̱cecet a̱bat u ba nka, n waat na̱kan ni, ba̱brok ba ka̱pffun ba̱nyet nyit a̱n shyi nza a̱ nat ban ba buvo, du̱tong ti nti nat ban ba, zu̱ byyi ba̱ book ka̱pffun, zee beyyi ba̱nyet ntwang ba kapffun, zu byyi ba̱nyet ba a̱ yya tssap ntswan ka̱pffun ni, u̱ byyi ba̱nyet ba a ruk tsaap ntswam ka̱pffun ni rot a̱nzan, ka̱bvwo a̱ya nka a̱ nat ban ba u̱ na̱buwa a̱ya. Za̱ byyi ba̱nyet ba a̱yet a̱shyi u̱ ba̱kparak du̱tyok ka̱pffun an a̱ gomnati jit a̱ ka̱pffun nza a̱ nat banba ka̱yemi, buwo du̱twang ti ba dan buwo ba, ba dan myamm ba ba̱ dan nat na̱buwa a̱ta ba da ba shyi a na̱buwa a̱ya ba, ku za tun u̱ yet ba̱kkwa ku̱ za tyak du̱kkwa ti, zu bun yet bu̱kkwa ka̱pffun ba, ma zu̱ yet ba̱gwan ocof buwo u̱tp, ku̱ a buwo a̱nu yet a̱yin ama a̱nu yet a̱kkwa ba ma a̱nu yet a̱gwam, wan wa nu̱ wrak pfong a, ama kn a̱ buwo ba a̱nu̱ yet a̱kkwo, na̱man pfwong a a nu yyan ni na̱man pfwong a ba tyei ba̱kkwa ni nkpa ba nu̱ na̱ tyei a̱yya, ku nat u̱ na̱buwa pfong a gomnati na ka̱pffun ba̱nyet ba wai twang a̱ nat gbang ni to nba a̱yya na̱ macwang npfwong, nba a̱ ryang na̱bwa na nba a̱ pfwoi ba̱shekkwot ba, ma ka̱brwo ka ni a̱ tyi ka̱pffun zu syak na̱bwa a̱ya ka su shya ba̱nyet ba a̱ shyi a̱cecet na̱buwa na a̱swat a̱cecet ba̱kprak u, not a̱nzan, buwo na ni za tyyi zun shyi not a̱mi du̱twang ti ka̱pffun bu buwo na ka̱pffun tyi zu̱ yet ba̱nyet ku byi kpung turi tu za̱ brang ku za̱ tyi ka̱yat ba̱nyet, brwo ka̱pffun byi kpungtun.